तै मोर बहुत अच्छा दोस्त हस काबर की तै मोर हर समय साथ देहे हस। तोर जितना तारीफ करहु कम हवे। तै मोर भाई समान हस, बाप जैसा अपन फ़र्ज़ ला निभाये हस। हमेशा मोके साथ देहे हस-चाहे तन से हो चाहे तोर मन से हो।